Hawru e mburu, eggudu, e lamɗam e nder lowre ɓuuɓnde, caggal ɗuum ɓuuɓna e ndiyam ngulɗam, lamɗam fotde hojomaaji ɗiɗi-nay.